Ikhúúnꞌ na̱ni̱gu̱ꞌ ma̱ne̱ mújúnꞌ mbá <hesitation> mbá guanitsu rí nune̱ xa̱bo̱ ná rí naríga̱ mbá ndxa̱a̱ mba̱a̱, pero tsíma̱ñuꞌ xíne gu̱ma má ne̱ rá. Na̱ni̱gu̱ꞌ ma̱ne̱ mújúnꞌ, xí xtáa tsí maꞌsngéꞌ, xó xubiuu xede̱ rí na̱nda̱wooꞌ duun, nuni̱i̱ naꞌga̱ ná awúun ju̱ba̱ꞌ na̱ge̱ꞌ etse ene̱ xa̱bo̱. Awúun ju̱ba̱ꞌ ige̱ꞌe̱ ne̱ <noise> rí naꞌga̱ ma̱ꞌa̱n ikhín, na̱geꞌdoo mbaꞌa iná rí na̱geꞌdoo ne̱. Pero ikhúúnꞌ tsíma̱ñuꞌ, na̱ni̱gu̱ꞌ ma̱ne̱ mújúnꞌ para e̱do̱ xí rí ma̱gúꞌdo̱ꞌ mbá mdxa̱a̱ mbá rí ma̱ri̱gá ná rí awúun, <noise> a̱ngui̱nꞌ ikhúún rá, mo̱phóxo̱ꞌ rúꞌkhue̱n juun rí na̱ni̱gu̱ꞌ ma̱ꞌne̱ mújúnꞌ. Ikhaa xó guanitsu rí xubiuu xede̱, tsíma̱ñuꞌ dí ñajuun, nguátha̱ rí na̱geꞌdoo ne̱. Xúꞌkhue̱n mangaa na̱ni̱gu̱ꞌ ma̱ne̱ mújúnꞌ yaꞌduun i̱gi̱ꞌ, xó rí nithan gojo̱o̱ ná rawuun iya a̱pha̱ ñúꞌún rí ndasko̱ꞌ nagóó xa̱bo̱ nagópho̱, nagóo̱ jma̱á n <hesitation> uu rí ndasko̱ꞌ komída̱ rí ríga̱ ikhín. <hesitation> ikhúúnꞌ tsíma̱ñuꞌ, na̱ni̱gu̱ꞌ ma̱ne mújúnꞌ xí n <hesitation> uu rí xtáa tsí maꞌsngéꞌ, komída̱ rí ríga̱ ikhín, guanitsu ithan xa̱bo̱. Mbá xkuaꞌnii ñajuun rí <hesitation> na̱ni̱gu̱ꞌ ikhúúnꞌ ma̱ne̱ gajma̱a̱ rí xó i̱gu̱ma múj́uun rí guanitsu.